Nnuabadie ho hia yie Ɛno nti adɔkotafoɔ ne apomuden adwumayɛfoɔ taa tu fo sɛ nipa mmɔ mmɔden sɛ wɔde nnuabadie bɛka wɔn nnuane ho. Ne titire no ɛyɛ mmɔfra nketewa a yɛne wɔn te fie. Ɛfiri sɛ saa mmɔfra yi bɛdeɛ bɛnyinieɛ, bɛsusua. Ɛno nti bɛyini mu no nnuane horoɔ, nnuanennuro ahoroɔ ɛwɔ nnuaba mu no sɛ yɛtaa ma mmɔfra ɛdi nnuaba a ɛboa wɔn yini na afei ɛma wɔyini frɔmfrɔm. Na ɛno saa no, sɛ yɛbɛtumi aboa mmɔfra a, deɛ ɛdi kan ne sɛ, ɛsɛ sɛ yɛn afie mu no yɛma nnuaba dɔɔso pii ɛwɔ hɔ. Na afei mmɔfra no hunu a ɛbɛma wɔn kɔn adɔ sɛ wɔbɛdi bi. Afei awofoɔ sɛ sɛ wɔbɔ mmɔden sɛ wɔn nnuaba na ɛwɔ fie no ɛnyɛ sɛ mmɔfra no nti na mmom ɛsɛ sɛ wɔn nso wɔdi kan ɛdi bi. Ɛfiri sɛ deɛ ɔdi akyire no sua deɛ ɔdi kan no ɛnanteɛ. Nti awofoɔ ɛdi nnuaba no bi a ɛbɛboa ama mmɔfra no nso adi bi. Afei nso ɛsɛ sɛ yɛde nnuaba no ɛka mmɔfra no aduane ho. Berɛ biara mmɔfra no bɛdidi no ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛde nnuaba ɛka wɔn aduane ho. Afei yɛbɔ mmɔfra no aba so, dodoɔ no a wɔdi nnuaba no yɛbɔ bɛ aba so. Na aboa wɔn ama wɔatɔ akɔso adi.